हम लगबग सभी ऐसा जगः पर घूम लेवल लेचे, जहां अच्छा-अच्छा रेस्टुरेंट छे और अच्छा-अच्छा होटल छे, जहां बहुत बेहतरीन तरीका के भोजन मिल जाएचे, ताकि खाना खाय में आनंद आजाएचे, और एके खाती <hesitation> हम के कुछ रुपया भी खरजा कर पड़ेशे, लेकिन घूम में फिरे और खाना भोजन बेहतरीन <hesitation> तरीका के अलग-अलग प्रकार के खाना खाड़ना भी जादा अच्छा होखेचे।